பாராட்டு மற்றும் நன்றி: வாழ்க்கையில் நல்ல விஷயங்கள், மக்கள் மற்றும் அனுபவங்களுக்கு ஆழ்ந்த பாராட்டு மற்றும் நன்றி உணர்வு. நேர்மறை உணர்ச்சிகள் மற்றும் நல்வாழ்வு: நன்றியுணர்வு மற்றும் மகிழ்ச்சி மற்றும் மனநிறைவு போன்ற நேர்மறையான உணர்ச்சிகளுக்கு இடையேயான தொடர்பு, இது ஒட்டுமொத்த நல்வாழ்வுக்கு பங்களிக்கிறது. நினைவாற்றல் மற்றும் இருப்பு: தருணத்தில் இருப்பது, நல்ல விஷயங்களில் கவனம் செலுத்துவது மற்றும் உள்ளதற்கு நன்றி உணர்வை வளர்ப்பது.